Ñanaro jare yauva tembiupeva jaeko verdura jei supeva retava yande jaeñoma yaesa reta jaeko jaeko apio jokope oiye iru reta jaeko brokoli, kalabaza kuareta oime mbaetƚ jeta apo opa oñañƚye mbaetƚ espinaka jukuraiñovi mbaetƚko opa araja oyeapo jaema oimevi öereta kiraiyae